خواړه زمونږ په ټول ، په ټولیزه روغتیا کې مهم رول لوبیی، هغه مهم او اړین مغذي مواد چمتو کول د بدن د پیاوړي ساتلو لپاره مرسته کیې. د میوو، سبزیجاتو او ټولو حبوباتو او پروټینونو څخه بډایه خواړه د صحي وزن ساتلو کې مرسته کیي، د معافیت سیستم پیاوړي کیی.